Chan boua' bou'-bou'-bou tij nak bou' ngenta jwa'na nakta jwa'n laz ncheya na este ze nli' por nkumen yekmen <hesitation> ee tyz noa' izyeklana o che- chenola luego nadopa, par tayal jwi'n nawue gu' nyekla'na tayal nawue zibzay izyekla per chokuanta gazna lud izyekla yo luj jwa'n ndole gela' yo lud nit tija' mbay naya'na ngo mney zara teley zabay, nzo bou' jwa'n ta zipta zurt nzi lena mbay na nzo thib neda ndole bou' klas bou' zepi mbesxa jwa'na ropa kamena' na- nawuena naka za mbay nzoy na- naxop naxub nzo leney junte ntenta leney mbay nzo naby'a nzo lena perna jwa'nta jwa'nta naby'a lenaba jwa'na par re men got ndyakna koteza re xid yekxa mbay re men nak men mbinana nkare jwa'n ta ta nzob lena jwa'na par jwi'n xiobzay pues men ndyena' pegad ke yekna oo thiobli yiz clomen per zyn ya nly na jwa'na chan boua'.